أنا شايفه أنه الإثنين مرتبطين ببعض صراحة، لأنه إذا السعادة الشخصية إذا أنا حققت ذاتي وركزت على سعادتي أنا أولا، فبالتالي بكون عندي شعور بالإنجاز، شعور بالرفاهية، عموما يعني بكون شعور إيجابي، فبالتالي أجدر أساهم في مجتمعي بهذا التأثير الإيجابي، كل ما كانت الناس إيجابية، كل ما كان المجتمع إيجابي وساهم بشكل أكبر.